Aa aty amin'ny firenena misy anay aty zô de eo amin'ny farany ambony akeo an eo ho eo amina deux cent millions ariary akeo. Fa aaa ra ohatra ndreka izy farany ambany an de eo ho eo amina cent millions ariary akeo. Igny zany izy a tragno efa vita de somary tragno efa tsaratsara koa izy amizany.